Hitanao o! Nandeha reo da ninday meso be. <noise> Lafa tonga am tany mangigy am zao da <noise> nalay gny meso be da nalay gny tagna akavagna da nodidia <noise> soa hisy rà miboaky da nifandray tagna am izao. <noise> Lafa nifandray tagna igny am zay da nanao voady hoe <hesitation> <noise> La iaho dafa tsy hanambady koa mandram-pahafatiko.